Канада дорои ҷомеаи бисёрмиллатист ва фарҳанги он гуногун аст. Мардуми он бо меҳрубонӣ ва эҳтиром ба дигарон шинохта мешаванд. Забонҳои расмӣ ин англисӣ ва фаронсавӣ мебошад. Табиат ва муҳити зист дар фарҳанги онҳо мақоми баланд дорад. Ҷашнҳои монанди Рӯзи Канада ва ҷашнҳои зимистона муҳиманд.